Mi artay mi nyifa hiite tawo, nden mi heɗoo ngulobwa ngan nga feewa, mi sortay maɓɓirgel ngulobwa ngan, nden mi ɓoyla ngulobwa kiinnga ngan, mi sorta-nga, nden boo mi wattita ngulobwa kesa ngan, mi ɓoya nga nga jogoo, nden mi wattita maɓɓirgel ngel.